Fomba agnanaovana sakafo na zava-pisotro ndreka an, aminà resaka fanovana tsiro an, de an ohatra hoe zany anao malaka fary, de fary iny anefany tianao agnanaovana betsa de an otrehanao iny an, ataonao, ataonao zany an zegny azahoan'iny tsirona betsa de iny hagnaovanao zegny tianao hagnanaovana aminzegny avy akeo.